هل يمكن للأشخاص حقًا التأثير على مصائرهم أم أن المصير يحدده القدر؟ في رأيي، الناس لهم دور كبير في تشكيل مصيرهم، لكن القدر يلعب دور في بعض الأمور الإنسان قادر على اتخاذ قرارات وتغيير مسار حياته من خلال الاجتهاد والعمل، لكن في بعض الأحيان قد تواجهه ظروف خارجة عن إرادته الحكمة في الحياة تكمن في التوازن، بين السعي لتحقيق الأهداف وبين قبول ما يقدره القدر